Ti nti ósé tsixro a na nti ti sin nti ti sin ndasoa nti para nti tsakja sin kícho sin na nti ti familiar kuènté sin ri tꞌé sin por ejemplo tꞌé sin na ñe sin na ìnie ri nti chajan tjarisoá tsixroni a chajan ndoa tsixroni a chajan ndoa na nti ti átjiko sin quizás jehó nti itꞌé sin tji tjichréhe̱ ri familia ri nti nkojín sin toxríhi̱n kixin tsakja ri nti xjeen sin na tji sin tikjo sin kícho sin ntaha tjejó sin na tjo sin tꞌaxrje jnko acuerdo pa kii tsakja kícho ri chájan na ntaha nti ti tradicio ri ósé tsixroni ti chjaseni ntihi na kja̱xin xi̱kaha ti nti tꞌé ri nti ndasoa na sátji tjo ri nti itꞌé ri tjarisoa para nti taha tjo sin na para nti tsakja kícho sin a na táha ri nti kuékixin ósé tsixro a ni na ri jie ti ijie tiempo na ó kꞌuixinki kaín ri nti ti tradición ri ixi ósé, porque ri ósé na nti ti sin nteṭo ó ri kuekji sin nti kꞌuékjo sin ri nti familia na para tso̱nkotse ri nti para tso̱nkojié ri ndasoa tsixroni a na xi̱kaha ri tradición ri ósé e na ri jie tiempo na ó kjuix kꞌuíxinki ri ó muy diferente tsixroni nkojin tsjea sin ri pareja kue̱nté sin na jeho sin nti tjo sin ri nti ti nti pareja tsixro a nda para tso̱nkojié. Sin tsonkojié sin na para tsoṭehe sin tsixro a na jehe sin tjea sin ri nti pareja kue̱nté sin na para tsoṭehe sin na kja̱xin ri nti jkonjín ri nti ndasoa na kja̱xin tji sin tjo si ri familia tsixroni a ri e sin jehe sin mismo sin itji sin tjichréhe sin ri familia para tsjo sin na nti na kja̱xin nti nkojín sin na tjea sin nti pareja kue̱nté sin ókje chjasin tsixroni a quizás nkojin sin na ti xra̱ kue̱nté sin na tóchóxixín sin nkojin nti nkojin nti tjarisóana ntaha nti tsjasin sin kaín ri nti compromiso tsixroni a na para nti tóte̱he sin nkojin sin na kja̱xin nti á chji á ndoa sin na kja̱xin nti tji tji sin nkojin ixra kue̱nté sin na ntaha tꞌitja sin nti ti pareja kue̱nté sin na ri chjaséni ntihi na chóxini nti kaín ri sin tjejó ri chjasin a na nkojin sin ndasoa na kjaxin nti takja kícho sin mismo ri sin chjaseni ntihi na ó jehe sin tsjehe sin nkexrín nti ri vida kue̱nté sin.